Bu njëkka làmp peterol lañ daan taal. Mag ñu njëkk ña di dajale bant di taal si digg néeg yi waaw bu soxla ñëwee. Kenn tahaalatul bant, kenn tahaalatul peterol. Dangay aj sa solar, naaj bi caaj ko. Guddi jotee, nga tahaal am sa leerluwaay. Leer bi mun naa dem sax ba kër bi nga dendeet. Xam nga loolu ham na njariñ. Tey bu dee làmp la si néeg bi, mun nga génn sax si hëtt bi. Waaye bu dee solar bi la charge na. Lool da, si biti, kër mën naa sës si yaw, mun nga koo may sax leer. Kon solar am na njariñ.